E karazagne lasopy fantako da ohatry hoe lasopy chinoise, da ao avao koa gne lasopy garnie, da misy koa gne silamangany, da ao koa gne lasopy vantamine, da lasopy special.